Aarol unaar zani takagh ena obho unaar zani talabho eedi ughol tabekey pedi ghool alabhodiabh nesugh erubal modual parlabho un zaro obho aseghe tanen opo astadoh pana rol tade obho ne rubal adi diabh na bhiya asia karaghuduro olo urol udun taroen opobho aghudim arkoor okarokor logh arkor obeghel oni kia ogbayogh aribhelebhel okor aruru paghudiin obho arooy nol ogbarogh oba odeghogh araade ekeleke oyiin odelo akua mikeya ade aruwu esiobhobho esiobho ezira udiobho ekimaruwu nolo aarol poyiin aooy olo urol urelaam nekinaruwuobho tanero opobho sibhabho agudun obho na weghian <hesitation> arokpo ologho re enaan obho nu obho Talabho redighol diabh esigh ma diagh obho nogion obho arooy <noise> obho irol aghudunolo ibanru henaan orol edighi sanon obho udighikua ninii ebuyoni aribaghaoi neroueiy ede rughunotu ederighuudu ne kunughu kedio ahooy obho esibhabho obho esibhabho aami odii monoom obho aasoi poony ony olo ou mao aroi kutughun eei rookpoipobho kedio eroa obho akeio bool esiobhobho udighahio esio bho bho ezila udikua suosi udighadio ana odigha nidio todiesiobhobho esuobhobho ughol kua obekena toke ughool obekena toke ana okool dio ana odighio anta kom uni kanta digh tobe kena toke kedio aani pobo uzughabion tobe kenatoke tesio kedio aani uru unon okpobho ne kpoi nepu kedio ani uru ghrem mozuaniini obho ka miughool ebaawony awony Omoghii rutu ibamawony igenesa gene ede node kami uzu kabhin pesi abol agbe mun ne zobho nolo ukaar urugh anarugh olo ididio bho ewu oboidio araana bho edia ra na bho ikunoghi ana min ookani obho bho ana inin kuabho obho aani uban suo uru kuabho ughool otodi odibo odua obho bho edigh erubal noyin ena nobereer obho ema niin kuabho erubal noyim ena esibho esugho bobisugho nobereer obhobho aani ubhano kuabhe eblug obho bho anusugh nabho owana bho idigh ne bugh obho erubal noyin idigh ibhenidien araana bho arunolo ana tageni puge maseghe kuto dighi eko kara ana ibha bho enula arooy idi ide nekui enan iibhabho pawana bho idighi neebhu gho obho aghool bo noduol obho kedio nekuh mimii esugho be isugho Ezo izalana ibha pabha aani nakool po enaan alua tezobho abhin zena abhin aru olo aarol ekona tatu atolani delede adeghena naar alogh tologhio bho agbanezo odual irol ibho parana bho idighi bo nodual obho kine kun enan esugh be isugho mobo ebhug olo alegh ezobho kedio arooy idighu tara nabho ananini eghe adighi kara ana obho ekiin? Irol ikui aruru karaena obho bho ezi udio bho too na edinekoo igha narughuya ebugh arughu ya obho onyi enado diuo kana ni ezo olo aruaken ena obho pobogbo ena kedio itohigh ikana anigho olo ukoorloghadio idighi kakun ezobho kenaan akunughin oroeedi kara kuo arunegboromo bha sibha kedio adigha ma tadigh na kurumuobho pezo bho ukpoyogh ariisiobho otughu neen obho kedio ema obho bho na nana adiena mi Ughoo ogbol oku deede, prncusill, chiet ogboruku, ibhana ughoruku ooy pana uhogho nologhi adeede bho pode ani prince obho po kpoina aaroi pobel oolena uzuneghool tenabhobho atughuneen kaar kaar ebhi ibhan iuekumete raa bho suo. uruukpo nomokpo ibapabho ananiin sibhasin eten emi sibla amaihin ezo. enabho maru naneghe sibhabho aar adighiobho keeghe sunozu zani neghool obho subham eghorl obho uruleti tewuami obho wetuim eko? Tadiel to debho, onyobho memugh igbia bho onon aar olo udighidio tesopobho olo iikpun ghu morol okoorni nolo pezo aami nakpulughu Pezo aani aatool okony naleghe molo ehaan kabele naan ighool ikarabh obho aburude obhe ezo idigh obho isereghi tarana bho okobhuau obho oditebughobho ezira ibuleba ughona nigeria obho netolon delede nedeghe nezolo ara amabho ihur ogh obho ku todighiekor kararoa bho eninetu enute ezo lo to dighi kona na bho enute eziolo erubal kutodighi eko narokpo ari kool migboor okpo lo enoog ibha idighiyo ikarab esib abro kooy kooy hole ghe no. mogho menaan adienoa obho na digh mo betan ologh tavo bho tenara kedio unon ibisuon mute bho